Më pëlqen të shoh një film dramatik për emocionet e thella çë mund të shkaktojë. Dramaturgjit shpesh ofrojnë histori prekëse dhe reflektime mbi gjella, gjë çë më lejon të lidhem me personazhet dhe përvojat e tyre në një mënyrë domethënëse.